نفضّل نهمّل مفاتيحي خير من تلفوني. مفاتيحي نقدر نعيّط للصناع يفتحلي الباب و نخدم وحدخرين، بصح التلفون فيه قاع خدمتي و تصاويري و الايميلات تاوعي.